أحلى مشروب عندي هو عصير البرتقال... تاخذ البرتقال فرش وتعصرهم في العصارة وتشربه...من غير لا سكر ولا شي ولا ماي